E sitilo moa zany da karazan'e raha <hesitation> fanoratana izy io, fa misy ranoranon-draha zay zany agnatin'io misy tiby zay gn'agnatiny gnao de igny miteraky ranorano de igny ranorano tagnatigne tiba igny e mipotritry ame taratasy aty, izany hoe e sitilo zany de natao hanorata fa e taratasy evao gnazo hanorata aminazy ,izay e fomba fahafantarako enazy.